Ka dagga dan katsanda nzidda tsakaka tsanda nda dalka kwaware hahen nakha tsan tsuka da dalka da ka tsanda kam tsaheya kitakwe navan manga mana navu tsaka kam, naka ndu threa naka dalka nda nzidda ba tsakabe tsaha thabb nabaka mama mana venbe nadalka da kutsanda kam, suka ndalka tsanbera agadalka kwar gaka makhure diyane saka ya tsakhura ya yakhatar ya babba ra ze daddara <hesitation> kasa kismariyatar yamaka dagga da kisnda akayalkal tsa wedahe kusure tsakha danvara da takhaha da dalle sawalha ngade gida ah ngadamu wa tsaha biya, amman threa kats han kats threa na wataha nda da tsore vaka ba da saha ndagal tsaha beya, dalha kats yakha ya nda ze nda ndak wallab wallaba, amman daha da kasar kam kwachar char ham an kasara uku bugahan nda kathan gaha saga walha nda gayava amma dalha da threan katsena tsan var hah sai amtha.